<noise> Azafady lesy fa vaky lesy raha ty. Izy iny takeo e voadognan'ny tagnako izy iny de lasaka tambany takeo fa azafady alesy e, raha ohatra hoe araha de raha ohatra hoe tsy may araha anao de aleo pai- <hesitation> o- ovako vaovao izy am'magnaraka fa tsy kosokomainaiko lesy izy io takeo fa miala tsigny e fa aleo fa vidianako vaovao ndraika ka soloako vaovao.